Erfikee kan indaa nun ner wenii kan indaanu herti n̰ee wenii kan indaa nu hertaanu, wenii kenii kan gindaanu yowoo ti niyek kan, miigu yow ndirka mii taŋ kolii nindak laanu kasiŋan, kay neneenugu kasiŋan, n̰iŋ kaa, nuŋ kaa windaanu kay konii kelee siirek jee tawirka lutoo lolii dukonteeti. Filan kaa, kaa konii wi, filan kaa kan mii n̰em wisi, filan kaa kaa nuŋguljii wi, filan kaa kaa nuŋgiljii wi, kay ileŋ kaa kaŋ gin annaa ta wisi, aawirka yow kindirka lutoo lolii gasiŋtee ti. Waŋgu nambay kaa taadasii jul naa nugu kaa tawir ka yow kindirka dumnan barik tek kindatee ti, annaa taka kenii nugu tii n̰en̰ii taa kaa, keree taa kaa, yii taa kaa, kichiyii taa kaa tii miigu ndabayintan, mii kan jiŋ yii taa kaa kok tiiteeti. Annaa taka ta konik mirgu dor neelek ti kenigu tii, tii, nokoy kay kenigu kan gindaanu. Mii kaa nafis nenee nun hisa zoŋtee ti kay nenee kan ta gindaanugu, annaa taka erfikeenu waŋ dum sawa wan, erfikek tek mii neenu ta miikan tindatee ti, nambaynu mii kan tindatan, tek jaa mii niyek kan tiigin ner lutoonu nas laanu kar miigu erfikek ndorŋteeti, tek jaa mii lutok tiigu ajab nir neka ta kar miigu erfikek ndorŋtee ti, tek jaa mii niyek kan tiigin nirrek, tiigu ninjikas laka sikinan ta kar miigu erfikek ndoroŋtee ti, erfikek wurŋogu tii gak giraa nagin mii kan jiŋ nindak mii kan jiŋ ger nir mii kan jiŋ zaakar kir tiigu an erfikek giran nagu ti. Erfikek hedimee nagu jaa jiŋ hedim kirek mii kaalaa kaa barik nenegu feesuŋun tabaanaka ta mii kaa kok dukontee ti, kaŋ an narak tindaa kaa «hesitation» kaŋ tik kan tasun tondorkoka ta mii kar dukon teeti, annagu an erfikek hedimee nagu ti. Enfikek jiŋ saafar wirgu jaa tii kaa miigin lutoo nuyoo tindaanu ndabayintaani Tarik ndoroŋtee ti. Waŋ jaa erfikee kan indaa nun ner menii kan indaanu yowoo ti. Menii kan inda wekik n̰aamaanu tiŋ niyek kan naa yowoo ti, wujaa faydat kaa jaa lolii tene. Kiniinu kan indaanu faydat lolii tene n̰e hillek feriŋ ta kuyoo kaa lutoo mii lolii gasaandaa tindaka waŋ an mbidistee ti, barik waagu feki aadam kaa an mesik ndriyan kolii waagin ger nindrii windri, barik waagu andaka, am aachita kelee taŋ nerii jul nan tika faanan kuriyan hillek tiire wirgin wawa aasu wav wesif mbirtee ti. Annaa taka keniinu kimbidistaanu osur waagunu mireesiile kelee teri, jul waŋ kan maŋ kan ladii too meri, annaataka ŋalaa. Tiigin ner yeer kuyoon jaa barik waagu ojulok taka almaŋjee nu keri yaŋa windri, maŋ wekit maŋ kaa almaŋjee see mirnun, see mirnun nenjii kaa, joosii kaa, deetuu kaa bar waŋ annaa farjin̰ii foŋotuu ndrii almaŋjee menii nugu tabbar su, wura, archa su, keesu ndaŋa mindrigu ti. Annaa taka weyiŋ kaŋ an hillek gin tafayaa kaa kenin nak taanu kay muchoonu bor mene su kundriyaa too weelaanderi, aasu kaa mbidistee ti.